بسم اللہِ الرحمانِ رحیم۔ کنے دا وخت آ ہرا سرحال نا زی آ ہیت کروئی اے او ننا مَش و جنگلاتے ٹی رہینگوکا ہرا جنگلیئا سہدارک او، اوفتا پِنک، اوفتا تینے بچفنگ نا ہرا طریہ کار اے۔ او تینے امر بچِفِرہ؟ اور اوفتا گِڑاس ہر سہدار نا تینا طبیعت، اونا فطرت او- اوفتے ٹی گڑاس ہندنو سہدار مریرہ کہ ہرا بندغ و بندغی ئے فائدہ چوکوم اریرک۔ گِڑاس ہندنو سہدارم اریرہ کہ ہرا بندغی کہ نسخان نا سبب مریرہ۔ او بندغات آ جِند ئنا ساہ ئنا، اوفتا فصلات آ، اوفتا مال ومالداری نابدی ئے کیرہ۔ تو دا سہدارت ئے نن اِرا بشخ ئٹی ای پاننگ کیوہ دا وخت آ اِرا بشخ ئٹی گِڑاس اوفتے ہیت کننگ خواہوٹ کہ اوفتے ٹی اسٹ ہمو سہدارک او ہرا جنگل ئٹے رہینگوکو تو اریر ولے اوفک بندغ نا ساہ ئنا، اونا مال مالداریت آ نسخان ئے کپسہ بلکہ او اونا فصلات ئے نسخان تیرہ۔ اوراو فصلات ان تینا ہرا اوافتا ا- پِھڈ ولّفنگ نا ہرا وجہ اے ذریعہ اے۔ او ہموک آ چلیفِرہ تینے۔ تو ظاہر اے ہراوخت آ او تینا زندگی ئے ولفِنگ کہ، پِھڈ ولفنگ کہ پیش تمرہ تو اوفک اوفتے انسانی ہرا بندغات آ وسیلہ غاک او، اوفتے نسخان رسیفنگ آ اوفتے ساہ ئنا خطرہ مریک، خُلیس مریک، خوفس مریک۔ آ- تو اوفتے کہ اوفتا تینا بچاؤ نا ہم اسہ قدرتی اوفتا ذہن ئٹی اللہ پاک ہندن شاغانے کہ او تینے بچفرہ ہم۔ ننے اِسک عام تو دا پانِنگک کہ کِرَّو تینا رنگ ئے بدل کیک۔ ولے ای دا پاو کہ دا سہدارتے ٹی بھازا سہدارک مریرہ کہ ہرا تینے ہمو مُد وموسم نا حوالہ اٹ، وخت حالتات آ مطابق رنگ بدل کیرہ اور ہمو ہراڑے او رہینگِرک، ہراڑے اوفتا رہائش مریک او ہمو ڈول مریرہ۔ داسا ننا ہرا وختا بیرہ کِرّو نا پارہ کہ پارہ کہ گِرگِٹ رنگ بدل کیک لیکن نن اگہ مَش ئٹی مرینہ تینا ا-آ- مَشتے ٹی کُل آن ہراکہ بھازِنگا ہرا آبادی سہدارت آ مریک اوفتے ٹی نن خزم، گَڈ دافتا ہیت ئے کینہ۔ تو دا ہمو مَشتے ٹی رہینگرک ہرا ہُو بہو ہمو مَش آن بارو مریرک او اکثر دا دا مریک کہ او ہمو مش آن بار خنِنگرک۔ ہندا وجہ غان شکاریک اوفتے خنپسہ او نظر ئٹی بفسہ۔ ہندن آ- ایلو سہدارک مریرک گِڑاس رنگ بدل کننگ کپسہ لیکن اوفتے تینا ساہ بچائفنگ کہ سائے بچفنگ کہ اوفتے ضرور تینا عمل ئس کروئی تمک، طریقہ کارئس کروئی تمک۔ نن خنِنہ سِینکُر اسہ ہندنو سہدارس اے ہرا رہینگِک تو مَش ئٹی، مَش ئنا سہدارس پانِنگک، جنگل نا سہدارس پاننگک لیکن دا فصل نسخان کروکو سہدارس اے اور دا ہمیشہ ننیکان پیش تمک۔ اور دا سینکُر نا اسہ ا- دا ارے کہ ہنداخس بھاز ہُشار مریک۔ دانا ہر وخت کوشست ہندا مریک کہ اے وخت اسکان کہ نن اٹ تُوبے خننگک۔ تُوبے نا روشنائی ارے دا پیش تمپک۔ ا- ہر وخت دانا کوشش ہنّا مریک کہ ہندنو وخت ئسے آ پیش تمپ کہ ہرا وخت آ آ- اُوندائی مرے، روشنائی نا ہندنو گمان ئس مف کہ ہراٹی ای نظربریو۔ سِینکُراونا اللہ پاک ہندن اونا بدن ئے جوڑ کرینے اودے اودے ہندن جوڑ کرینے کہ او آ- بدن نا تہٹی تو بھاز نازرکو سہدارس اے۔ لیکن او بدن نا زی آ پُٹات آ زی آ اوہندنو اونا پِت مریرہ تیزو، ہنداخس زہریلا او، ہنداخس آ- بھاز خرابو کہ پارہ کہ دا سینکر اگرکس ئے پِت خلے اون بچاؤ ہنّا مریک کہ آ- کس اونا خُڑک آ ہِںا او تینے مُچ کیک۔ او دا بروکا بندغ یا سہدار اکثر اونا بدی ئے کروکا یا بندغ مریک یا سہدارس مریک۔ او کچک ئس مننگ کیک، او ایلو سہدارک خلیغا مننگ کیک۔ تو دا تینے مُچ کیک اور ہرا وخت آ دا یلہ کرے تینے دانا ہرا بدن ئٹی پِتاک او دا سُم آن بار پیش تمرہ اور بندغ ئے یا اودے نسخان رسیفوکا ہرا سہدار اے اودے لگّرہ۔ تو دانا کمال دا مریک تینے بچفنگ ناطریقہ کار ہنداد اے کہ دا ہرا وخت آ تینے مُچ تورے ایلو سہداریا بھلو بھلو خُڑک آ بس دا یلہ کننگ تو دانا پِتاک پیش تمرک او ہنداخہ بھاز حساب اٹ پیش تمرہ کہ آ- وخت ئس ہندن مریک کہ پانزدہ بیست پِت اسہ جاغا پیش تمرہ اوکا زیادہم پیش تمرہ۔ دا چِھنڈسا کیک تینے اوداپِتاک لگرہ ہمو سہدار ئے۔ تو او تینے او ڈول اٹ بچفک۔ ایہن تو جنگل ئٹی رہینگوکا سہدارت آ نن ہیت ئے کین آ- ای امرکہ پاریٹ کہ فصلات ئے نسخان کروکاک مریرہ یا سہدارت ئے نسخان کروکا۔ فصلات ئے نسخان کروکا اگہ سہدارت آ برینہ دامُشک ہم اسہ سہدارس اے کہ ہرافصلات ئے نسخان رسیفک۔ او ڈغار نا آ- تہٹی کونڈ خُتِک، ہمو کونڈات آ تہٹی رہینگک۔ اود اودے دم ہلنگ امہ مریک اوآکسیجن امر ہلیک ا- اونا باوجود اودے اللہ پاک ہمون زندہ تخانے۔ او تینے بچفنگ کہ آ- اکثر اومُشک ہرا مُشک ئٹی ہم بھاز قسم مریرہ کہ ہرا چُھنکاتے تا ہَل پارَک او اسٹ ئسے مُشک پارہ اسٹ ئس خومُشک پارہ کہ ہرا بھاز ا- ہنداخس زوراور مریک کہ دا خومشک بندغ تو ہم جنگ کیک دا ہرا گیاوان پِشِّیک مریرہ جنگلی پِشکیک مریرہ اوفتے تو ہم جنگ کیک۔ چونکہ دا اللہ پاک نا نظام اے بندغ یا پِشی یا ایلو سہدارک اودے کُنگ تو کیرہ کہ دا قد و بدن نا حوالہ ٹے طاقت نا حوالہ ٹے ایفت ان چُھنک مریک لیکن دا جنگ تیک ای تو تا داخس ہندُنو زوراورو سہدارس مریک۔ تو دا تینا ہرا جاگہ ئے تینا ہنکین جوڑ کیک ہرا زمین نا تہٹی ہرا کونڈات ئے خُتِک، دا ہنداخس ہُشار اے تینا بچاوہ کننگ کہ۔ داخاطران کہ کنے م- کنا زندگی ئے نسخان مف۔ او کونڈ ئنا تہٹی بھازا جاگہ تا بند تفک دا کونڈ ئے پنجا جاگہ ان آ- مِش تیک بند کیک اگر دا اودے اگر پین سہدارس دا کونڈ ئٹے دُوشہ اونا کونڈ ئٹے ہِننگ کیک، گوج اونا کونڈ ئٹے ہِننگ کیک، آ- پھِر ئنا دِیر ہِننگ کیک یا ایہنو دِیر ئس دا کونڈ ئٹی ہِننگ اودے یا اونا چُوریِت ئے نسخان رسیفنگ کیک تو ہنّا خاطران دانا ہُشاری داد اے تینا بچاوہ کہ دا کونڈ ئنا تہٹی او ب-م- مِش تیک ہنداخہ بند کیک تہ کہ دا اسہ جاگہن اگر دِیر پِرغہِ تہ ا- یا پین سہدارئس اسہ بند ئے تہ پِرغہِ اسہ بند کروکا جاگہ غن گِدرینگِک تو دا پین جاگہ سے آ بند مریک۔ اور دا ہنداخس چوٹ چوٹ آ تینا جاگہ ئے جوڑ کیک کہ دادے سر مننگ ئٹی بھاز جاگہ تا بندغ دھوکہ نا شکار مریک، غلط فہمی نا شکار مریک پین کسر ئسیٹ کائک، بُھلِّک رد کیک۔ تو دا تینے بچفنگ کہ دا طریقہ ئے کیک لیکن بندغ نا فصلات آ دا بھاز نسخان کروکو سہدارس مریک۔ داکان علاوہ ملخ نا نن ہیت ئے کینک۔ ملخ ہم ا- ہراکہ ٹیڈ دَل داڑے بسکہ ہزارات آ تعداد ئٹی، ہزارات آ حساب ئٹی دا سہدارک بسرہ دا فصلات ئے بھاز نسخان رسیفیرہ۔ او دا سہداراک تینے بچفنگ نا دافت آ طریقہ داد اے۔ اسٹ تو داد اے کہ دا بال کیرہ اِرٹمیکو داد اے اگر کس ہلیک تو دا دافت ان ہمو ایہن تو پانچولاک دافتا چار مریرہ شش مریرہ۔ لیکن پدئنا ہرا دانا نکّ مریرہ دافتے ٹی ہنداخس طاقتیئو پِت مریک کہ دا نت ئے تینا یلہ کیرہ دا داف دافتا ہمو ا-ا- ہرا طاقت مریک ہنّا نت ئے خسِّنگ والا ہرا عمل اے داٹی دانا پِتاک ہنّاخس سخت آن لگّرہ ہنّاخہ ہُسون کیرہ کہ بندغ یا پین سہدار دانا خُڑک آ بننگ آ بھاز خُلِیک۔ تو دا تینے بچفنگ نا اونا تینا طریقہس مریک۔ داکان علاوہ چُکاک اوآ- جِھرکِیک او، سیسُوک او، ککّواک او، آ-ا- داسہدارک کُل ا- فصلات آ نسخان کیرک۔ بندغات ئے نُسخان رسیفرہ۔ آ- ہندن ایلو سہدارک ہمو کہ ہرا مالت ئے نسخان کیرک۔ اے تو فصلات آ اسُّرک دا مال مالداری ئے نسخان رسیفوکا سہداراک او۔ اوفتے ٹی نن خرما نا پِن ئے ہلین، خلیغا نا پِن ئے ہلین، گوج ئنا پِن ئے ہلین، کِرّو نا پِن ئے ہلین ا- دا سہدارت آ ہم ا-ا- تینا وڑک مریرہ۔ گِڑاس ہمو بال کروکا سہدارک مریرہ، گڑاس ہمو پِھڈ اٹ ہنوکا سہدارک مریرہ دہنکہ نن پاننگ کینہ کہ دُوشہ اے۔ اودے نت او دُو تو ظاہران خننگپک لیکن او پِھڈ اٹ ہنّاخہ تیز کائک کہ نت دُو والاڑان زیادہ کائک۔ بال کروکا پرّہ غاتیٹ بال کیک۔ ہنُّن نت والا سہدار خرما اے، خلغیا اے، شوک اے، کفتاراے پین بھالا بھازا سہدارک او کہ ہرا مالتے ان آ- نُسکان رسیفِرہ، آ- بندغات ئے پریشان کیرہ۔ تودافتا ہم تینا آ-آ- تینے بچفنگ نا ذریعہ وڑک مریرہ، ڈولاک مریرہ۔ تو دا نن داساناتے ٹی برینہ تو دا جنگل نا بھی نسخان ئے کیرہ دا بدغیئا سہدارتام نسخان ئے کیرہ تو دافتے ٹی دا تینے بچفنگ نا ظاہراے ہر سہدار نا تینا ہُشارِیس مریک۔ خلغیا نا اگر نن زندگی آ سوچِنہ او تینے امر بچفک؟ نن خرما نا زی آ برینک، گوج دا کُل ان ڈغارنا زی آ رہینگوکا گوج، یا کِرّو نا ہیت ئے کینہ۔ گوج ئے نی ہُرک ہرا وخت آ آ- اگر اودے نی وئیڑ کیسہ اودے رسینگِسہ اوسر مریسہ اگر اودے نی خلنگ خواہسہ تو اود تینا دم ئے ہنّاخس سوگوئی اٹ تورِک کہ دانا زی ان اگر بھلا گاڑی نا پُڑ گِدرینکہِ، ٹیکٹر نا بھلا پُڑ گِدرینگہِ دانا زی ان پدا ہم دادے پیڑچیفنگ کپک۔ دادے کہسفنگ کپک۔ دا تینا دم ئے ہنّاخہ سوگو تورِک۔ تو دا تینے پدّام تِس دادے آـ لٹھ ہم دادے ہِچ کپک، دادے ا-ا- خل ہم ہِچ کپک۔ آ- آ- کِرّو نام کِرّو ہم ہنُّن تینے بچفنگ نا کوشش کیک۔ تو دا سہدارک اریرکہ ہرافتا ای پِن ئے ہلکُٹ کہ دا جنگلاتے ٹی رہینگوکا مریرہ، مَشتے ٹی رہینگوکا مریرہ دا سہدارک۔ دا آ- ننا مَشتے ٹی کل آن زیادہ اریر۔ آ- تو اینونا دا ہراکہ مَشتے ٹی رہینگوکا سہدارک اسرک۔ دافتا تینے بچفنگ یا مخلوق ئے نسخان رسیفنگ نا ہرا ہیت اسکہ اوفتا زی آ گِڑاس ہیت کریٹ۔ مہربانی۔